Eey, neɗɗo ina haani yiɗeede e teddineede no feewi. Ngati ko ɗum hokkata neɗɗo nguurndam mbelɗam, hollata joomum ina waɗi nafoore, kadi joomum ina wayi no foti wayde. Ina holla neɗɗaagal neɗɗo o. So neɗɗo yiɗaaka, teddinaaka, kanko nguurndam makko alaa fof ko firti.